Qizil – atirgul, to‘q sariq – lilion, sariq – kungaboqar, yashil orkide, ko‘k – lavanda, binafsha – binafsha lola. Har bir gul o'ziga xos go'zallikka ega.